نختار أكيد إنها تكون عندي مكتبة شخصية، إنها مكتبة <hesitation> تكون تحتوي على جميع الكتب، أن تفتح لك أبواب المعرفة والتعلم على كل شيء في العالم، في <hesitation> أهم العلوم والفنون والحكم، هو كل كتاب يعطينا رؤية جديدة، أما المعرض الفني رغم إنه مهم لكن الكتب تبقى أكثر فائدة في التطوير الشخصي وبناء الفكر.